gott kvöld kastljós kvöldsins verður

helgað umræðunni sem er komin upp í kjölfar þess að Benedikt Sveinsson faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra sendir frá sér tilkynningu í dag þar sem hann sagði að hann hefði verið einn þeirra sem að hefði veitt dæmdum barnaníðingi meðmæli sín til að sá gæti fengið uppreist æru þau eru komin hingað til mín Brynjar Níelsson sem er formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem er þingkona Pírata og Lilja Dögg

er nú bara svona um það bil að detta í hús varaformaður Framsóknarflokksins faðir forsætisráðherra hefði verið einn þeirra sem

ég sá það á punktur is klukkan hálf fimm í dag hafðiru enga vitneskju um þetta fyrr

nú kom það í ljós í dag og dómsmálaráðherra sagði það í fréttum að hún hefði tilkynnt forsætisráðherra þetta í júlí síðastliðnum hefur hann ekkert sagt ykkur frá þessu nei finnst þér ekki skrýtið í ljósi þeirrar umræðu sem hefur verið í gangi um getum við sagt leyndarhyggju um það að það væri undarlegt að þessar upplýsingar lægju ekki á borðinu finnst þér ekkert undarlegt að hann hafi ekki sagt ykkur frá því nei finnst mér ekki sko þessi gögn hafa hingað til trúnaðargögn sem

afhent nefndinni stjórnskipunar beðið var eftir því að úrskurðarnefndin myndi kveða upp hvað af þessu mætti sjást ef eitthvað menn bara biðu eftir því það er auðvitað fullt af fólki sem hefur gefið umsögn um svona mál um það að

að umsækjandinn hafi staðið sig vel eða óaðfinnanlega í einhvern tíma eftir að hafa er þetta kannski ekki alveg alveg svona eins og hvert annað mál maðurinn fær einn þyngsta dóm líklega þyngsta dóm sem hefur hefur fallið í í svona máli á Íslandi þetta er kannski ekki hver sem er nei það er heldur ekki ekki hver sem er það þurfa að vera valin einhverjir menn í fyrsta lagi menn gefa auðvitað bara svona umsögn sem þekkja til viðkomandi það skiptir engu máli hvort einhver þeirra sé faðir forsætisráðherra afi hans eða amma málið snýst ekkert um það málið hlýtur að snúast um það

það að einhver sem tengist forsætisráðherranum fjölskylduböndum hafi mögulega haft áhrif á þá afstöðu ykkar að birta til að mynda ekki þessi gögn opinberlega sem hefur verið kallað eftir mjög lengi afstaða ráðuneytisins er kannski vegna reynslu fyrri mála það er

opinberar gögn sem eiga að vera leynd um þá geturu borið refsiábyrgð það er auðvitað ástæðan þess vegna er þessi nefnd úrskurðarnefnd um slík mál

að leiðbeina okkur um það hvað má upplýsa um og hvað ekki þetta er ekki spurning um neina leynd eða einhvert samsæri eða eitthvað slíkt það er bara það sem verður til í umræðunni hér af því að þetta er forsætisráðherra eða þetta er þessi flokkur eða eitthvað Þórhildur þú til að mynda heyrðir þú af þessu í dag og

í hvaða ljós setur þetta málið sú staðreynd að þarna er maður sem tengist einum æðsta valdhafa þjóðarinnar

að efast um þetta ferli í ljósi þess tvímælalaust ég myndi segja eins og þetta horfir við mér núna hafandi frétt þetta í dag þá samt sem áður varpar þetta ljósi á þrennt í aðdraganda þessa máls eða það er það sem á undan hefur gengið í fyrsta lagi myndi ég segja að þetta varpar nýju ljósi á fyrstu viðbrögð forsætisráðherra þegar þetta mál

kom fyrst í umræðuna það er að segja uppreist æru Róberts

og hvernig hann talar í raun og veru niður það er eðlileg spurningar sem upp komu og sögðu að tilfinningar mættu nú ekki ráða ráða för og að það ætti ekki að skipta neinu máli hvers konar brot væri verið að veita uppreist æru fyrir í raun og veru gerði frekar lítið úr þessu máli öllu með tölu í öðru lagi þá finnst mér þetta varpa ljósi á hvernig bæði dómsmálaráðherra og formaður allsherjar og menntamálanefndar

ákváðu að hafa sér á opnum fundi sem ég óskaði eftir í allsherjar og menntamálanefnd um þetta mál þar kom upp ágreiningur um hvort að það mætti ræða þetta einstaka mál mætti ræða eða hvort það mætti ræða yfir höfuð einstaka mál þegar kemur að uppreist æru á þeim fundi og að mati formanns nefndarinnar hún kom því á framfæri að vegna þess að þetta væri opinn fundur þá myndi ekki mega ræða mál Róberts ég hins vegar kannaði þingskaparlög og ég kannaði vinnureglur fastanefnda Alþingis og fann ekki neina lagastoð fyrir því þannig að ég óskaði formlegs rökstuðnings fyrir því hvers vegna það mætti ekki ræða þetta einstaka mál

úr því varð formlegur rökstuðningur

nefndarsviðs Alþingis sem sagði að

það væri vissulega óvenjulegt en það mætti ræða þetta einstaka mál og ráðherra þyrfti þá að vísa til hvaða lög það væru þetta kom fram daginn fyrir þennan fund þrátt fyrir það á þessum opna fundi vísa þær aftur í að þær megi ekki ræða þetta mál vísaði því á brott að ég megi spyrja um þetta mál og það sé einhvern veginn við mig að sakast að ég spyrji um þessa einstöku málsmeðferð segja þess í stað að þær megi ekki ræða þetta mál þrátt fyrir að það hafi verið komist að annarri niðurstöðu nú hef ég rætt við marga í dag og ég held að flestir segir og

hef rætt við segja þá sögu að þeir hafi fyrst frétt af þessu í dag ertu að ertu að draga það í efa að til að mynda ákveðnir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafi fyrst heyrt af þessu í dag til að mynda nefndarmenn sem sátu sátu þessa fundi ekki endilega það er eitthvað sem mér finnst að verði að skoða en við heyrðum það í dag að dómsmálaráðherra var meðvitaður um hverja væri að finna í þessum gögnum við vitum það að dómsmálaráðherra veit að ef hún birtir gögnin í máli Róberts

líka að birta gögnin í máli Hjalta það sem mér finnst alvarlegast í þessu máli er einfaldlega það að það er hérna rökstuddur grunur um það að dómsmálaráðherra Íslands hafi misbeitt valdi sínu hafi farið á svig við upplýsingalög hafi neitað almenningi og fjölmiðlum og Alþingi um upplýsingar sem hann átti fullan rétt á til þess að vernda æru og heiður föður forsætisráðherra Íslands það er það sem

alvarlegt og þetta er eitthvað sem verður að skoða og það á heima hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og hún er í frekar vondri stöðu akkurat núna miðað við áður en ég

að svara þessu Brynjar Lilja

fá þín viðbrögð við þessu í hvaða ljósi finnst þér þetta mál vera svona út frá þeirri stöðu sem er sem er komin upp varðandi föður forsætisráðherra

ég held að aðalatriðið í þessu máli er að það verður að breyta þessum lögum við erum í allri málsmeðferðinni og þegar málið var að koma fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að þá hafa í raun og veru þeir sem hafa verið að berjast fyrir því að fá gögnin upp á borðið og auka gagnsæi þetta hefur alltaf verið einhver barátta menn hafa þurft að hafa ofboðslega mikið fyrir því að fá þessi gögn upp á yfirborðið hvort

vitað af því að faðir forsætisráðherra hafi verið einn af þeim sem var að mæla með því að viðkomandi aðili Hjalti fengi þarna uppreist æru ég hef bara ekki hugmynd um það sjálf var ég að heyra það í dag að faðir forsætisráðherra væri meðal þessara aðila þannig að mér finnst bara allt málið bæði hvernig það er tilkomið

að aðilar geti fengið uppreist æru með þessum hætti það er bara við þurfum að breyta þessum lögum það er alveg ljóst svo finnst mér líka að þegar svona viðkvæm og ofboðslega erfið mál koma fyrir þá þurfa bara allir að vanda sig svolítið meira reyna svolítið að hugsa áður en þeir fara að neita til dæmis formenn nefnda segja nei það er ekki hægt að ræða þetta við getum ekki aðeins betra að menn væru búnir að kanna málið til hlítar áður en menn eru með þannig yfirlýsingar við þurfum að fá allt er varðar þetta mál upp á borðið og ég tel að málið geri ég ráð fyrir aftur í stjórnskipunar

við verðum auðvitað að axla þá ábyrgð sem kjörnir fulltrúar að geta staðið við það og að að bæta kerfið til þess erum við kjörin það er okkar ábyrgð Brynjar þú ert formaður þessarar nefndar þessarar eftirlitsnefndar sem hefur í rauninni það hlutverk að hafa ákveðið eftirlit með stjórnsýslunni í ljósi þess að þarna erum við að tala um samflokksmenn þína setur það þig í erfiða stöðu að stýra fundum og stýra hugsanlegri rannsókn á

máli nei nei ég er alveg viss um það að ég hef verið skipaður verjandi einhvers af þessum mönnum sem þarna eru ef ég man rétt þá

varið þennan Hjalta einhvern tímann við vorum aldrei að skoða einstök mál við vorum að skoða framkvæmd ráðuneytisins á þessum málum það er það sem við vorum að gera og höfum gert og erum enn

svolítið mikil um þetta einstaka mál Róberts

ég sagði við erum ekki að ræða hér einstakt mál við erum að ræða hvernig framkvæmd en Brynjar Brynjar nú er þetta ekki lengur spurning bara um

sem slíka heldur eins og Þórhildur sagði spurningin þetta er orðin pólitísk spurning vissi eða er hægt að skoða til að mynda aðgerðir dómsmálaráðherra í því ljósi að hún hafi vitað að einn af

þessum mönnum væri faðir forsætisráðherra það er ekki bara eitthvað formlegt ferli þetta er bara hápólitísk spurning jú en það breytir ekki starfi nefndarinnar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar hún hefur ákveðið hlutverk menn geta rætt hér um pólitík

út og suður mín vegna ég hef bara ákveðnar skyldur sem nefndarmaður í þessari nefnd hún hefur hlutverk hún á að skoða ákveðna hluti hvort að einhver sem hefur

hefur gefið umsögn um þetta eins og það sé nú að verða stóri glæpurinn sko það skiptir engu máli það skiptir engu máli við meðferð nefndarinnar menn geta haft einhverjar skoðanir og haft einhverjar samsæriskenningar alveg út og suður mín vegna mér er

nákvæmlega sama ég hef bara ákveðið hlutverk

ákveðnar skyldur og þeim ætla ég að sinna ekki að fara í einstakt mál hverjir mæltu með eða

gáfu umsögn vegna þess að allir eiga þennan rétt á uppreist æru hvað sem mönnum kann að finnast um það ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði eitt skilyrði er það að einhver geti staðfest að þeir hafi hagað sér óaðfinnanlega eða einhvern veginn einhvern tíma eftir að dómurinn en Brynjar fyrirgefðu

hér kemur þú þessu yfirlýsing frá Benedikt Sveinssyni þar sem hann segir að Hjalti hafi komið til sín með bréf tilbúið til undirritunar hann hafi bara skrifað undir þetta bréf er þetta nú alveg staðfesting á því að hann hafi kannað það að þessi maður hafi það finnst mér vont fyrir Benedikt en má ég aðeins koma inn í þetta

eitt af því sem stjórnskipunar og eftirlitsnefnd var einmitt að fara yfir mér þótti það mjög miður þegar meirihluti nefndarinnar gekk út af fundinum og sérstaklega núna í er að koma fram af því að þau vildu ekki fá upplýsingar um það hverjir höfðu skrifað undir mál Róberts og eitt af því sem ég vildi fá upplýsingar frá ráðuneytinu er til dæmis verið að staðreyna kanna það sem kemur fram í þessum bréfum það kemur í ljós að svo er ekki og það finnst mér vera einhvern veginn af því að þetta er eitt af skilyrðunum þú fáir þessi meðmæli en það er ekki kannað hvort að viðkomandi aðilar séu þetta er rangt og það er skoðað öll önnur

gögn um það hvort hann sé í meðferð hjá lögreglu allar upplýsingar sem til eru í skrám hvort eitthvað sé í lagi það er

fram hefur komið í meðferðum þessa máls er að það er ekkert gert til þess að sannreyna það sem að þessir meðmælendur segja það er ekki einu sinni hringt í þá eru ekki einu sinni spurðir hvort þeir hafi einhverjar hugmynd um framkomu þessa manns fram að

lýsing sem kemur fram að menn hafi hvernig málsmeðferðin er ég held að við séum öll

sammála um að við þurfum að ekki held við erum öll sammála um taka það fram að ég óskaði eftir viðtali við Bjarna Benediktsson Benediktsson forsætisráðherra út af þessu máli en hann hefur ekki ekki tjáð sig

hingað til pólitískt munið þið til að mynda á Alþingi spyrja Bjarna út í þetta eða hvað gerist næst já ég býst sterklega við því að hann verði spurður út í þetta en aðeins um hlutverk stjórnskipunar og eftirlitsnefndar mér finnst að Brynjar misskilja hlutverk sitt hér herfilega ég meina stjórnskipunar og eftirlitsnefnd er sett upp til að hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu nú er búið að koma í ljós að tveir á kafi í þessu máli koma mjög illa út úr því er bara full ástæða til þess að rannsaka hvort þeir hafi brotið af sér

að segja dómsmálaráðherra að neita að veita upplýsingar sem hún átti að veita að neita að veita þinginu upplýsingar og Brynjar Níelsson að neita að aflétta trúnaði

einhverjum gögnum sem átti ekki að liggja neinn trúnaður yfir eins og hefur komið í ljós ég má það ekki Þórhildur Sunna ég get ekki aflétt trúnaði gögnum sem mér er afhent í trúnaði hvurslags rugl er þetta nefndin getur ákveðið nei nefndin getur ekki ákveðið einhver gögn sem hún á ekki frá ráðherranum og ráðherra er einfaldlega búin að segja það úrskurðarnefndin á að sjá um það hvað af þessu má sjást niðurstaða er bara í samræmi við ráðherra það mátti ekkert allt sjást þarna mátti

þess vegna held ég að það hefði þurft að vanda aðeins betur þessa málmeðferð líka hjá okkur að vera búin jafnvel að að fá úrskurðinn fyrr áður en að við funduðum þannig að frá ykkur að bíða eftir því ja veistu það að ég sagði við þig í aðdraganda þessa að þetta væru alveg ofboðslega viðkvæm mál við þyrftum að vanda okkur alveg sérstaklega sérstaklega þegar ég heyrði af því að ákveðinn

ætlaði ekki að líta á gögnin að við þyrftum sérstaklega að vanda alla málsmeðferð til þess að nefndin myndi njóta trausts í samfélaginu hvað er núna að gerast ég held að það sé ekki alveg hafið yfir allan vafa hvernig við eigum að taka næstu skref í þessu máli fólkið sem eru fórnarlömb í þessu máli bara

hreint út Lilja treystir þú því að Brynjar Níelsson sem formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar geti haldið utan um þetta mál treysti ég því

vanhæfur í öllum málum sko ég held að ef hann segist hafa verið verjandi Hjalta þá held ég að hann tengist málinu með ákveðnum hætti þannig að ég hérna held að við þurfum bara að fara aðeins yfir

framkvæmd stjórnvalda á þessu eitthvað þú ert svona óbeinn aðili að málinu ekki satt Brynjar það er full ástæða til þess

því hvort þú hafir vitað af þessu

þú hafir vitað að Bjarni og pabbi hans ég var að svara því

máli það skiptir ekki máli í því samhengi að það er full ástæða til þess að efast um málsmeðferðina í þessu máli

hefur í ljós það er ekki þín seta sem formaður nefndarinnar sem skiptir máli það er virðingin fyrir þessu embætti það er virðingin fyrir því að það verði tekið hlutlaust á þessu máli

sem eru alltaf að tortryggja allt og allt þeir náttúrulega tala svona nákvæmlega en þetta eru eðlilegar spurningar eru ekkert eðlilegar spurningar vegna þess í þessum málum skiptir engu máli hver hefur

um einhvern mann þetta snýst ekki um það að ef þú gefur umsögn að þú sért orðinn óvinur fórnarlambsins eða brotaþolans þetta er bara verið að fara eftir ákveðnum reglum þar sem þú upplýsir eitthvað um umsækjandann sem getur skipt máli hann er ekki að taka neina afstöðu hann er ekkert að ábyrgjast einn né neinn eins og umræðan er jú hann ábyrgist nei

munum kannski komin út í of mikil smáatriði

þakka ykkur kærlega fyrir komuna það er fundur veit ég í nefndinni á þriðjudag hvaða nefnd stjórnskipunar og eftirlitsnefnd ekki satt jú er þetta á dagskrá ég já jæja þið kannski leysið það ykkar á milli ekki hér þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós gott kvöld eldfimar spurningar um fjölmenningarsamfélagið og sambúð ólíkra menningarheima springa í

loft upp í matarboði sem fer úr böndunum í leikritinu smán þetta er áleitið verk eftir eftir bandarísk pakistanska sýnir verkið í kúlunni í Þjóðleikhúsinu nú um mundir þú segir að múslimar séu svo öðruvísi þið eruð ekki það

með sömu hugmyndir og ég um hvernig eigi að lifa lífinu

sinni vita að þú værir múslimi nema út af þessari grein í Times þetta er verk sem snýst kannski um vandamál okkar í fjölmenningarsamfélagi nútímans á Vesturlöndum þar sem fólk af ólíkum uppruna og menningarlegum og trúarlegum bakgrunni reynir að lifa saman ég leik

í kjölfar þess sambands að nota islam sem innblástur í verkin sín hún er mjög dugleg að telja sér trú um að hún sé djúpt þenkjandi og fordómalaus kona en hún afhjúpast

sem uppfull af fordómum ég leik hann er lögfræðingur sem hefur afneitað uppruna sínum til að

er í eigu tveggja gyðinga

ég gekk af

að samkvæmt Kóraninum er ég þar með réttdræpur það er ekki satt

hann fordæmir að menn kasti trúnni en tiltekur enga refsingu síðan hefur myndast hefð fyrir því að túlka þetta sem dauðasök áhugavert verkið sjálft gerist í New York en

á mjög stuttum tíma ég ber kennsl á þessar kröfur sem eru settar á fólk að að samlagast mér finnst fólk vera smánað þegar það er þröngvað til að kasta frá sér sínum uppruna sem einhvers konar inntökuskilyrði í þar sem það getur búið við öryggi eins líbó og við teljum okkur vera Íslendingar þá ætla ég bara að segja það við erum bara

þó að ég sé alinn hérna upp og búinn að vera hérna í þrjátíu og eitt ár við leikararnir hérna sem erum Íslendingar af öðrum uppruna höfum alveg fundið fyrir því sjálf

ofbeldi gegn eiginkonum ofbeldi gegn eiginkonum æðislegt

geturðu rétt mér brauðið amir í alvöru þetta er verk sem er klárlega skrifað að opna umræðuna til að dýpka hana til þess að benda okkur á hversu flókin og margslungin okkar sjálfsmynd er og sjálfsvitund í þessu fjölmenningarsamfélagi og hversu hversu auðveldlega við gerum okkur sek um rasisma af öllu mögulegu tagi